Sa të lash duart mirë ish mirë na ghuzarje sapunetin gjusthu, soprattuttu in quantità autu e <hesitation> ka i lash me ujët të ngrohtë se ashtu, oltre të vraç i batteri, zbyll midhema i pori e nxier gjith ghrashën ka duart.